E! <noise> Tsy mifakandavitsy amin'gny taloha teo avao moa zay <noise> fa i raiky toy koa izany da apia gny hamandoa; da misy bokotsy am vatanigny <noise> manao an'izay fagnampia hamandoa izay da igny gny kitiha da magnampy hamandoa gny rivotsy.